ഉനിതേദ് കിന്ഗ്ദോമ് സമ്സ്ക്രുഥിനി സമ്പ്രദായലു രജ। കുതുമ്ബമ് സഹിത്യമ് മരിയു സന്ഗിഥമ് തോ സമ്രുഥി। ഗൌന്ഥി സമ്പ്രദായലു മരിയു ഗൌരവമ് ക്യു ലോ। നിലബദദമ് മന്നര് സ്പതേന്ഛദമ് മരിയു ഹുമോരു। പ്രധനഥിവദമ് മുഖ്യമയ്നവി അഹരമ് ഫിശ് അന്ദ്। ഛിപ്സ് ഫുല്ല് ഏന്ഗ്ലിശ് ബ്രേഅക്ഫസ്ത് മരിയു തേഅ ചുല്തുരേ। ഛല പ്രസിദ്ദമ് സഹിത്യമ് വില്ലിഅമ് ശകേസ്പേഅര് ജ്ക്। രോവ്ലിന്ഗ് മരിയു ഛര്ലേസ് ദേഅചന്സ് രഛനലു। പ്രപന്ഛവപ്ഥന്ഗപിരുപോന്ദയി സന്ഗിഥമ് ഥേ। ഭേഅത്ലേസ്, കുഈന്, മരിയു, രോല്ലിന്ഗ് പ്രോനേസ് വന്ഥി। ലേഗേന്ദര്യ് ബന്ദ്ലു ഉക് നോന്ദേ വഛ്ഛൈ പന്ദു ഗലു। ഛ്ഹ്രിസ്ത്മസ്, ഗ്ലസ്തേര്ബേര്ര്യ്, മുസിചല് ഫേസ്തിവല്। മരിയു, ഗൈ ഫോക്സ്, നിഘ്ത് പ്രമുകമയ്നവി।